Ny ampola na koa <hesitation> antsoina hoe takamoa dia natao hitondra hazavana. Mirehitra izy rehefa misy herinaratra mandalo ao aminy. Maty kosa anefa rehefa <hesitation> tapahana ny herinaratra.